I koa mikasika lokin-drô Singapory, iô ndraiky irô ao zen̈y ten̈a tia mihina mafanafana koa tia mhina sakay. Avô koa zen̈y irô tena tia mihin̈a akôho, akôho atao rôty miaro vary. Mangitry amizay varin-drô asian-drô sôsy sôza. Avô mihin̈a <hesitation> sopy koa izen̈y irô.